गोहिहरु ले आफ्नो सक्तिसालि बङ्गारा को प्रयोग सिकार गर्दा कि लेखा, आहार खानकि लेखा, आहार चपौनाकि लेखा, परि आया खन्ड माइ आत्मसुरक्षा गर्दा कि लेखा चाइ प्रयोग गर्दान ।